El tren d'aposaeru delos avionis pos premiti que no mos eschanguemus a ca ves que l'avión sal o s'aposa. Tien d'aguantal el pesu de tol avión al despegal i alogu tamién el golpi del aposaeru. Tamién premiti de maniobral el avión mentris que l'avión está en tierra. A, i tamién tien fresnus pa, craru, l'avión fresnal porque con tolo que pesa un avión pos enque tien sitiu de sobra pos sin fresnus...